Aradalana mban'ny hoe sy aradalana le miompy biby an-dragno, io koa zany arakaraka ny biby ompianao akao raha ohatra zany ka hoe ganagana, <hesitation> dokotra de regny, mo ko arô zagny aradalana reny, fa ra ohatra kosa anao hitendagna voay na hoe hitendegna <hesitation> sokatra de mila malaka autorisation amina fanjakana.